Le lingue, alura, l'usitan, ël patuà, ël piemunteis, l'italian, ël purtugheis, lë spagnöl, l'ingleis, ël tedesch, ël rüse, ël pulach, l'ulandeis, ël giapuneis, ël cineis <hesitation> l'african e sai pa